في أحد الليالي، كان في شبح اسمه لومي، كان يخاف مرة من الظلام، على الرغم أنه شبح، لكنه كان يخاف من الظلام. <hesitation> وحدة من الليالي سمع صوت بالحديجة الخلفية. طلع لجى في بنت صغيرة إسمها منى. ماسكة مصباح، فلما سألته أنت ليش زعلان؟ جال لها إنه هو يخاف للظلام، فجالت له إنه خلي دائما الضوء يكون في قلبك مش مهم إيش الوضع برا، بس لازم جلبك يكون فيه نور.